صداقت یا رښتینولي، یعنې داسي یو څوک تل رښتیا ووايي، خیانت ونه کړي، فریب ونه کړي او په خپلو خبرو او کړنو کې رښتینی او وفادار وي. صداقت د باور، اعتماد، او ښه اخلاقو بنسټ دی او هر انسان ته ښایي، چي په خپلو اړیکو کې صداقت ولري، که له خدای ج سره وي، که له خلکو او که له ځان سره وي، انسان باید صداقت وکړي.